अपने उद्योग भूमिका स्थान और अनुभव के अनुसार औसत वेतन जानें साइट्स जैसे ग्लासडोर, ड्रिल, सैलरी या पेसलिप्स का उपयोग करें। अपने तगड़े उपलब्धियां और उन मानकों को समझें और अपने वेतन के योग्य बनाएँ। न्यूनतम स्वीकार्य वेतन बॉटम लाइन तय करें। अतिरिक्त लाभ जैसे बोनस, छुट्टियाँ, जिला पान स्वास्थ्य, बीमा पर भी ध्यान दें। जब कंपनी आपकी भूमिका के लिए रुचि दिखाए तभी वेतन के लिए बात चीत करें। यदि आप नौकरी में हैं तो परफॉर्मेंस, समीक्षा या उपलब्धि के समय बातचीत करें। नौकरी या अवसर की सराहना करें उदाहरण मुझे यह अवसर बहुत पसंद है और मैं इसके अपना सर्वोत्तम देना चाहता हूँ।